تفريش الاسنان تستخدم الفرشاة والمعجون تحط شوية معجون على الفرشاة تشغل الماي تحط شوية ماي ترطب الفرشاة عقب تمشي على ضروسك من فوق لتحت يمين يسار فوق تحت تغسل ضروسك عدل وبس تكون اسنانك تلمع واوكي سهل يعني